تجيب كمية البيض اللي هتحتاجها تحط عدد البيضات في براد أو تحطه في أي حاجة تقدر تسخن فيها مايه إذا كانت كنكه أو براد وتحط فيهم مايه وتسيبهم يغلوا لمدة من سبع دقائق لعشر دقائق وبعدين بتبدأ تشيل ال ـ تصفي المايه وتحاول تبرد البيض وتبدأ تقشره ويبقى كده تمام اتسلق معاك.